मजरा ही तुमका प्रत्येकाच्या घरांनी सापडताळी। मजरानी सुधा कुत्रा भाषेन खूप प्रकार असतात, थोडी वोडल्या लेवेकची असतात तार थोडी बारिक। थोडी खूप मायाळु असतात तार थोडी खूप रागीष्ट। मज्रांग सुधा कुत्रा भाषेन कसले कसले रोग जातात। तेतून थंडी जावप, पोटान दुखाप, लेव झडप, आणि खूप काय काय अस पण येह तेंचे कॉमन दुयेसा असतात।